Katetonanku ore <hesitation> to luwompu su <hesitation> mali mbaya klara mali, te one sangkulere one poniki, one <hesitation> tu so ranow te'e, apa nde tu ranow ya'